Raha ohatra ka za <hesitation> nandeha t-shirt amin'ny botiky raiky igny de raha misy tsy omby za zany ake de manontany alôha za hoe: misy ts- karazany hafa moa akato sa tsisy de raha ohatra ka tsisy hoy zare de manontany am'zay koa an-tegna hoe afaka mikômandy moa an-tegna de raha manaiky zare ia de ambara an-tegna hoe zao ny taille de avy eo am'zay antoniagna hoe hafiriagna zany izy v- vita, hafiriagna an-tegna afaka mangala izy.